Kalau untuk tao te sona tao teh lo oehanas dale terus ana rendam na sona tao tuabatuk fo eon basa sona coba rasa na do minun leo.